هتجيب ميه تحطها في سلطانية تحطها عالنار عشان المايه تغلي وبعدك هتحط فيه البيض وتسيب البيض من سبع دئايئ الى خمستاشر دئيئه عشان يتسلء وتحط شوية خل واتطلع بعد خمستاشر دئيئه يعني